Raha misy mitete ny evier-ko a <hesitation> nay- aminahy a, aminay ato a, dia raha magnantso ny mpagnamboatra anazy io aho dia mizaka aho, magnantso anazy amin'ny téléphone ma zaho mazava ho azy hoe "azafady tompoko a, fa misy <hesitation> misy tsifetezany ny evier-ko ato andragnoko ato dia mba mila fagnamboaragna iky azafady raha mba azo atao fa raha afaka ianao dia mba mitongava aty na dia amin'izao dia amin'izao mi fa tsisy afaka hagnano an'izany afa-tsy aminareo- raha afa-tsy aminao- anareo ihany no afaka antsovako amin'izany.